ذات مرة عثر على مفتاح عجيب في حديجة جديمة، المفتاح كان يلمع وكأنه يحمل سحر خاص، كل باب يفتحه كان يكشف عن عالم جديد، أول باب فتحه لجى نفسه في عالم من الفراشات ، وبعدها فتح باب في العي- الحي، وصار في حفلة سحرية، كل باب كان له جصة، وكل جصة كانت مغامرة جديدة.